<hesitation> Raha sirona gilasy ndraika zany a, misy pistasy a de misy amboarina sôkôla, de misy ndraika crème, crème ampiasaina aminanjy <hesitation> ohatra hoe <hesitation> ataon-jareo fraizy, misy koa ataon-jareo akondro.